X̱i'k nak tib minn zën tib bi'ch y sti mak kreo ke gu'n senná nak mak porke mak ikenap yu.